କୈଂଡି ମାନନା କା ମଦ୍ଯୋରୂ ଵିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୈଂଡି ଯେ ଭାରାଚରେ। ମିଲୀ ଥାଈ ଜିଯୋଂ ତରୂ ଅଲପେଲ ଡିବେଲ, ପଲ୍ସ, କଚ୍ଚା। ଅମ, ମୈଗୋ ବାଇଟ, ପାନ ପସଂଦ, ରାବଲ ଗଣ, କଫୀ କୋ। <hesitation> ମେଲୋଡୀ, ଜସ୍ଟ ଜେଲୀ, ପଲ୍ଲୋ। କ୍ଲୋରୋ ମିଂଟ, ମେଂଟୋସ, ମାର୍ବଲ, ଜେମ୍ସ, ମେରୀ ପପିନ୍ସ। ଏବଂଗ ଅନ୍ଯାନ୍ଯୋ କୈଂଡି ଭାରାଚରେ ମିଲୀ ଥାଈ।